Ny anjara asan'ny tsindrimandry aminy amin'ny fanapahan-kevitsy. Mba hialana amin'ny fanegnena. Mba mieritseritse mialoha reke amy ze raha tokony hatao.